നൌമ്ബര് കേല സതി ഏന്ഗന ഫവോരിതേ തിന്ഗലു। കേല സതി അതിശ്ത അപുജി മന്ജിദദ സ്പേചിഅല്। പന്ദ നൌമ്ബദി ഏന ബിര്ഥ്ദയ് ബര്പുന് പുതി ദിന। ദിന കേല ബിര്ഥ്ദയ് ഏദേപുപുന് കേല ബിര്ഥ്ദയ്। അത്ല ദല ഏദേപുജി കേല സതി ഏന്ക ബേജരപുന്। ദൈഗ് നമ ബിര്ഥ്ദയ് ചേലേബ്രതേ മല്പുന് ഇന്ദു। കേല സതി ഏദേല അപുന് പുര കുല് വിശ് മല്പുന്। അഗ ഭിര്ഥ്ദയ് മുഗി ബക്ക കേല ഗുര്ത തകല്നല। നൌമ്ബദി ബിര്ഥ്ദയ് ബര്പുന് ഓവേരല്ല് നൌമ്ബര്। തിന്ഗലു ഏന്ക ഓകേ പനലി കേല വര്സോദു നൌമ്ബര്। തിന്ഗലുദു ദീപവലി ല ബര്പുന് അപഗ നൌമ്ബര്। തിന്ഗലു ഉന്ജി ഏദ്ദേ ഗൌജിതുപോപുന് ദീപവലി। ഏന ഫവോരിതേ ഫേസ്തിവലേ ഇന്ശല ഭുക്കന്ജിദദ। പന്ദ നൌമ്ബരുദു ഛുര് ഛുര് ഛലി സ്തര്ത്। അപുന് അവു ഏന്ക മസ്തു ഏദ്ദേ അപുന്।